Pa dil pala Siberia de Russia ai qu'echá-li un pensaeru. Es qu'alogu tenemus otra Siberia paquí pala Estremaúra que es más agradabli d'estal. Devías de vesitá-la si no la conocis. Güenu, la Siberia russa, pos llevava hatu térmicu, un chambergu güenu, guantis, gorru, bohanda, calcetinis de lana, botas impermeablis, melecinas, pomá palos labius. I güenu, tamién me llevava alguinu pa leyel, güenu, i un cachinu tocinu pa da-li lustri al cuerpu.